والله الحاجات البشيلها معاهو الواحد للشغل بتعتمد طبعا في الأساس على طبيعة الشغل النت بتعملو و الزمن البتقضيهو يعني و المحل بعيد ولا قريب و كده و هل في مرافق و <hesitation> خدمات حولك و كده، فيلا أنا على الأغلب بس ياهو حشيل معاي ال- <hesitation> أكل بتاعي و الأدوات البحتاجها يعني على حسب الشغل بتاعي، فا <hesitation> ممكن مثلا أشيل معاي شنطة ضهر و أخت فيها الحاجات بتاعتي، بعداك تاني ما بحتاج حاجة كتيرة بس محفظتي و لو احتجت أشتري حاجة بشتري من هناك، لكن لو انت في محل بعيد و <hesitation> المواصلات صعبة و ما بتلقى حاجاتك هناك ف- <hesitation> حتحتاج تشيل معاك حاجات اكتر طبعا عشان المشوار.